Te jʉn tʉgay te queqwʉtpapʉ tep ʉʉse tzʉcsucpa te cuymʉ ʉʉse tzʉcsucpa te jʉn tʉgay minpa te acshi tep hʉy tzʉcpa cay ʉʉse caji jujpa pe cap te jama aŋsʉŋ jujpa te jʉn tʉgay te queqwʉtpa te jʉn tʉgay te te jama aŋsaŋ jujsucpa tep hʉy tzʉcpa cay ʉʉse te cuymʉ caji cap cusujpa ca jʉn tʉgay cay yacpʉpa cay pʉʉca cap cuando cʉ mʉŋpa cap ya cap mʉŋpam cay pʉʉc pʉpa te acshi te jʉn te wʉti cucu todo tep ujsucpa todo tep hʉy mechpa tesa te hay tʉgay te hʉy hʉy yagaŋcugajpa hʉy nʉcsajpa todo paque tzʉcpa cay ʉʉse te caji cap pi jujsucpaam te te todo lo que te wʉku te tzʉnjʉn tep ʉʉse tzʉcsucpa ʉʉse tzʉcsucpa te queqwʉtpapʉtʉgay te wʉti jʉn tʉgay te wiishi tep ney te tzajʉ tep jujpa caji tep te cʉmʉŋpa tep te wiishi tʉgay cay yagpʉpa tey unetʉgay y te yʉji ye tʉgaŋji min ispa une jʉn tʉgay te acshi te Jun te cucutʉgay tep este jujsucpa pe tep ʉʉse tzʉcsucpa te piu tep jujpa te yʉmʉ piu jujpa pe te hʉy piŋjaypa cay cʉyumitogais hʉy pʉʉc hʉy yagaŋtumujaypa cuando ya cʉmʉhuatʉpaam cap hʉy ʉgmegʉyjaypa cay pʉʉc ca piyuyge para que pʉʉpa ni ca patu ca patu cuando jujpa cap shi wat min pinja cay pʉʉc way yucpʉgjaishucʉ cap shi jaipa para que hʉy pʉwʉ ca patu porque ca patu cap majde majde este hʉy hʉy hʉy aŋitpa capʉ este hʉy jeja maj wʉjʉ porque cap todo cay tzʉcʉywinmʉ hʉy jutpa para que caji ney caji hʉy yactuŋpa cay pʉʉc cap hʉy wʉjʉ cʉ ʉspa y caji cap hʉy yacpʉpa cay une une patu tʉgay y te jʉntʉgay pʉj cay ʉʉse cap hʉy yagpʉpa cay unetʉgay cuando ya queqmuspam cay jʉn cap hʉy mama nʉcspam hʉy jʉspʉcʉ para queqpam ca une jʉn cuando queqmuspaam y cuando wat queqmusʉnam cap cay mama wat yac yʉczʉ cap ney caji hʉy yac pʉnzaajpa todo te jʉntʉgay te jʉntʉgay de cucutʉgay tep casa hʉy yactzʉcpa tey mamais nʉcspa cay mama ʉy amʉ shi ya queqmucpaam a cap hʉy jʉspʉcpaam para que hʉy nʉcsajpaam Y cuando wa queqmusʉnam cap way jʉspʉcʉ cay mamais cap hʉy yac pʉnsaajpa caji hʉy aŋitpa cay mamais caji te jʉntʉgay te une jʉntʉgay, te chicjʉntʉgay, te acshi, te este te jutjuj hʉy nʉmjaisucpa jʉn tepʉ tep todo jujsucpa todo ʉʉse tzʉcsucpa y teji jʉn que nasjʉ jujpapʉnete cap shi ney nasjʉ juspa cap ney cay ya pʉpa hʉy une cap way way nama como cap animal tʉgay cap yagui way pinja cap hʉy yacpʉpa cay unetʉgay ca nasjʉ cʉmʉŋpap jʉntʉgay pe te queqwʉtpapʉtʉgay tep ʉʉse tzʉcpa yucjʉ te cuymʉ cap caji hʉy yacpʉpa cay unetʉgay